Бештари ҳамватанони ман футболро дӯст медоранд ва бозии дастаҳои маҳаллӣ ва байналмилалиро тамошо мекунанд. Ҳангоми бозии муҳим, мардум дар гурӯҳҳо ҷамъ мешаванд. Онҳо бо шавқу ҳаяҷон бозиро пайгирӣ мекунанд ва ба дастаҳои дӯстдоштаашон мухлисӣ мекунанд. Варзиш барои ҳамгироӣ ва шодии ҷомеа нақши муҳим дорад.